أحب ما أنمي مهارة أتعلم بالبرمجة بشكل متقن، لأن مع تطور التكنولوجيا هذا هالمهارة راح تفتحلي أبواب كثيرة جدا في المستقبل.